Nneh ncuparoua xapoh para, para no notatapahua niquinpuca, notrostes niquinpuca niyihqui, nozapatosuah, no, no buaño nicpahpuca, ica nahgoltia noyihqui, <hesitation> no plancoconeua niquimahgoltia ca xapoh noyihqui, ua ino nochi nicuparoua para nopiso ca nicpuca, nochi nicuparoua xapoh.